taugalæknir sem velferðarráðuneytið synjar um aðild að rammasamningi segir að það sé að verða til tvöfalt heilbrigðiskerfi fólk þurfi að bíða lengi eða borga aukalega oddviti b f Viðreisnar í Kópavogi segir ekkert hafa bent til þess fyrir kosningar að

þrír bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vildu ekki samstarf við hana bæjarfulltrúarnir leita nú sáttar um næstu skref í meirihlutaviðræðum stjórnvöld brjóta alþjóðasáttmála um réttindi fatlaðs fólks með því að tryggja ekki fjármagn til Fjölmenntar niðurskurðurinn nemi þrjátíu prósentum að raungildi konur gengu fylktu liði í gegnum miðbæ Reykjavíkur nú undir kvöld þannig hófst sýning á Listahátíð í

Reykjavík þar sem ungar konur ögra viðtekinni ímynd valdsins sjómannadeginum var fagnað um allt land í dag hápunkturinn er að hoppa í sjóinn segja kátir sundkappar í Grindavík

gott kvöld taugalæknir sem fær ekki aðild að rammasamningi sérfræðilækna stefnir enn að því að opna stofu á Íslandi hún segir að sjúklingarnir þurfi að óbreyttu að borga allt að fjórfalt meira en ella læknir sem velferðarráðuneytið hefur staðfest að fái ekki aðild að rammasamningi sérfræðinga segir vonbrigði hvernig ráðuneytið komist að niðurstöðu sinni ekki sé tekið

tillit til rökstuðnings hennar annars starfandi taugalæknis eða Sjúkratrygginga um þörf á þjónustu sérfræðinga í Parkinsons sjúkdómnum heldur eru einu rökin sem þeir taka fram þau að sé ekki til fjármagn í málaflokknum þetta hljóta að vera mjög mikil vonbrigði fyrir mig og

minn anna stefnir enn á að snúa aftur til Íslands eftir sérfræðinám í Bandaríkjunum og opna hér stofu í haust sjúklingar ef mér reiknast rétt til að sjúklingar sem koma til mín þurfa að borga allt að fjórum sinnum meira en aðrir sjúklingar sem komast að hjá öðrum taugalæknum sem eru þegar á samningi eða þá að bíða í sex mánuði

að komast að hjá öðrum taugalæknum það mismuni ungum sérfræðingum sem vilji komast að gagnvart öðrum sérfræðingum sem þegar eru starfandi það þýði líka að efnahagur sjúklinga hafi áhrif á þá læknisþjónustu sem þeir fái þetta er að verða að veruleika á Íslandi

er að verða til tvöfalt kerfi ekki hafi allir efni á að borga allt að tuttugu þúsund krónur til að komast til taugalæknis í fyrsta skipti margir sjúklinganna þurfa að leita á bráðamóttöku vegna versnunar á krónískum sjúkdómi sem

eykur álag á bráðamóttöku vegna þess að að ekki fæst tími hjá taugalækni þetta sé ólíðandi fyrir sjúklinga sem búi oft við skerta hreyfifærni og séu iðulega komnir á efri ár að auki bjóðist ekki eftirmeðferð þar sem ekki séu tækifæri

til þess innan spítalans fréttastofa óskaði viðbragða frá heilbrigðisráðherra en hún sá sér ekki fært

að veita viðtal í dag bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi funduðu í dag um hvað gera skyldi í meirihlutaviðræðum þeir munu halda annan fund á morgun oddviti b f Viðreisnar býst ekki við áframhaldandi samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og segir gamla og nýja tímann takast á í flokknum stíf fundahöld hafa verið meðal bæjarfulltrúa og baklands Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi undanfarna daga vegna afstöðu

þriggja bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að þeir vildu ekki áframhaldandi samstarf við b f Viðreisn Ármann Kr Ólafsson oddviti Sjálfstæðisflokksins

vildi það hins vegar og síðan þá hefur verið leitað leiða til þess að sætta þessi ólíku sjónarmið Ármann sagði í samtali við fréttastofu fundað hefði verið með bæjarfulltrúum í dag til að leita sátta og annar fundur verði haldinn á morgun að öðru leyti vildi hann ekki tjá sig um

stöðuna eða hvert flokkurinn mun leita eftir samstarfi en helst er talið líklegt að leitað verði til Framsóknarflokksins ef ekki verður af samstarfi við b f Viðreisn oddviti b f Viðreisnar segir afstöðu bæjarfulltrúanna þriggja hafa komið sér á óvart ég áttaði mig ekki á því að það væri svo mikil kergja í okkar Samskipum miðað við að við höfum unnið ágætlega saman í fjögur ár Theodóra telur ólíklegt að af meirihlutasamstarfi verði það fer eftir því hvað hvað þeir segja ég vil ekki fara að þvinga fólk il samstarfs ég held að það sé ekki vænlegt þannig að ég met frekar litlar

að það verði áframhaldandi samstarf Theodóra segir þetta valda vonbrigðum mér finnst verst og

að þessu sé varpa svona harkalega yfir á mig af því að þetta virðist vera svolítið mikill vandi innan þessa flokks hann er auðvitað klofinn og og þetta eru gamli tíminn og nýi tíminn sem mér sýnist vera að takast á í Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi bændur í Hamarsfirði eru enn að glíma við afleiðingar mikillar aurskriðu sem féll þar síðasta haust hundrað þrjátíu og átta kindur drápust og bóndinn þorir ekki að

túnin af ótta við frekari flóð úr fjallinu þann tuttugasta og áttunda september í fyrra hafði rignt gríðarlega á Suðausturlandi í tvo sólarhringa og þjóðvegur eitt var í sundur í Suðursveit í Hamarsfirði sunnan við Djúpavog féll hrikaleg aurskriða utan við bæinn

aðkoma kindur voru allar kolsvartar í leðju og mikið af þeim grafið undir og slasaðar og brotnar og þurfti að lóga töluvert af þeim sem við náðum þó að bjarga hann fékk hjálp frá björgunarsveitinni Báru á Djúpavogi um hundrað þrjátíu og átta kindur drápust og hefur viðlagatrygging bætt það tjón þá fóru tíu

hektarar af túnum undir aur og mikið af girðingum en þar með er ekki öll sagan sögð allir skurðir fylltust af leðju lækir fóru úr böndunum og fyrir vikið eru túnin sem sluppu blaut og mögulega ónothæf ráðunautur mat tjón á landi og girðingum á um tólf milljónir og býst gautur við að fá rúmlega helming þess úr

er ekki komin í málið bótagreiðslur eru skilyrtar því að ég hreinsi upp úr öllum skurðum og hreinsi landið sem að ég tel vera ógerning og tilgangslítið því mögulega falli meiri aur úr fjallinu

austan við upptökin þar eru sprungur í landinu og maður getur eiginlega ekki annað en

svona skriða og þá myndi hún skila sér niður nokkurn veginn á sama stað og sú sem kom í fyrra þannig að það að endurbyggja tún þarna á saman stað er

það gáfulegasta sem maður gerir í stöðunni það væri kannski frekar að færa þau á öruggari stað

bæinn þar er engin hætta á neinu svona hann merkir veðurbreytingar og stóraukin vatnsveður vegurinn til dæmis fer í sundur hérna bara orðið reglulega á undanförnum misserum

man síðast eftir því þegar ég var unglingur bara

slétt og fallegt gamalt tún

er þetta allt á kafi í aur og stórgrýti hér út um allt og ég sé ekki fyrir mér

verði fjarlægt niðurskurður á námi fyrir ungt fólk með þroskahömlun sem Fjölmennt hefur séð um er brot á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir stjórnarformaður Fjölmenntar ekki sé nóg að segja á tyllidögum að mannréttindi séu mikilvæg fjölmennt hefur um árabil séð um námsúrræði fyrir fólk með þroskahömlun og geðraskanir ríkið rak þessa stofnun til að byrja með en nú

reka Þroskahjálp og Öryrkjabandalagið sjálfseignarstofnunina samkvæmt þjónustusamningi við ríkið nýr þjónustusamningur var gerður tvö þúsund og níu og var framlagið þá tvö hundruð fimmtíu og átta milljónir það er í ár tvö hundruð fimmtíu og níu milljónir en hefði það fylgt verðlagi hefði það átt að vera þrjú hundruð fjörutíu og fjögur milljónir það er yfir þrjátíu prósent niðurskurður

minnkun á þjónustunni minnkuð menntunartilboð fyrir þennan hóp þetta hafi í reynd þýtt að öllum bjóðist minna nám en áður bauðst námskeið hafi styst og valið orðið fábrotnara ekkert annað hafi komið í staðinn gerður segir að margir hafi ekki önnur tækifæri til að afla sér menntunar það hafi líka samfélagsleg áhrif finnst okkur eðlilegt að þegar er góðæri

eins og menn tala fjálglega um núna þá eigi þessi hópur ekki að njóta þess það eigi ekki að byggja upp menntun eða aðra möguleika það er auðvitað samfélagsleg spurning og pólitísk spurning gerður segir að með þessum niðurskurði séu stjórnvöld að brjóta sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en þar

sé kveðið skýrt á um rétt þess til menntunar bæði Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp hafa bent á það að þetta er skýlaust brot

á því íslenska ríkið hefur skyldu til að framfylgja samningnum og vinna í samræmi við hann það er ekki nóg að

það á tyllidögum að mannréttindi séu mikilvæg verður að sýna það í reynd gerður vill svör frá stjórnvöldum um hvort það sé stefna þeirra að skera niður áfram til þessa hóps það er brotið á fólki og það er vond pólitísk stefna fyrrverandi forseti EFTA dómstólsins var sæmdur fálkaorðu á föstudag þar með hafa hundrað og nítján hlotið það sem af er þessu ári Guðni t h Jóhannesson forseti sæmdi

á Bessastöðum í fyrradag baudenbacher hlaut fyrir störf sín að framkvæmd samningsins um evrópska efnahagssvæðið hann var dómari við EFTA dómstólinn í tuttugu og tvö ár fulltrúi Liechtenstein þrátt fyrir að vera sjálfur frá Sviss

baudenbacher var forseti dómsins í fimmtán ár meðal annars þegar dómstólinn dæmdi Íslandi í vil í Icesave málinu hann lét af embætti í apríl bættist þar með í hóp hundrað og átján einstaklinga

hafa verið fálkaorðunni í ár tólf fengu hana á nýársdag við athöfn á Bessastöðum flestir voru þó

í tengslum við tvær opinberar heimsóknir forsetans á fyrri hluta árs orðuhafarnir voru sextíu og þrjú í heimsókn forsetans til Svíþjóðar í janúar og fjörutíu og ein fékk fálkaorðu þegar forsetinn fór til Finnlands í síðasta mánuði hefð er fyrir slíkum við opinberar heimsóknir þjóðhöfðingja auk þessa voru Þorgeir Örlygsson forseti Hæstaréttar og Vladimir

fálkaorðu í apríl hvor í sínu lagi í fyrra voru sjö einstaklingar sæmdir fálkaorðu við litla athöfn fyrir hvern og einn tengjast þá oft ferðalögum forsetans það sem af er ári eru enn sem komið er færri en í fyrra þegar hundrað fjörutíu og eitt var sæmdur fálkaorðu eitt hundrað sextíu og átta daga leiðangri þriggja geimfara lauk í dag þegar þeir lentu heilir á húfi á jörðu niðri í Kasakstan þeir hafa síðasta hálfa árið

alið manninn í alþjóðlegu geimstöðinni ISS og áhöfnin var sömuleiðis býsna alþjóðleg en geimfararnir þrír koma frá Japan Bandaríkjunum og frá Rússlandi eitt fyrsta verkefni þess rússneska verður að ferja fótbolta heim til Moskvu boltann notuðu þeir félagar uppi í himingeimnum en markmiðið er að knötturinn verði svo notaður í fyrsta leiknum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu eftir ellefu daga þær upplýsingar hafa hinsvegar ekki fengist staðfestar af

nýtt hús hannað af Ólafi Elíassyni verður opnað í Danmörku í næstu viku Ólafur segist vona að íbúar

Velje taki fagnandi byggingu eftir brjálaðan listamann hönnun Ólafs Elíassonar setur svip sinn á margar þekktar byggingar þeirra á meðal Hörpu í miðborg Reykjavíkur og óperuhúsið í Kaupmannahöfn

nýja er hinsvegar fyrsta byggingin sem Ólafur hannar frá grunni húsið stendur úti í á austurströnd Jótlands í Danmörku þar er alla jafna talsverð bátaumferð og sjófarendum líst vel á

staðsetningu þess úti í firðinum og tilheyrandi sjávarfalla kapital sem byggir húsið á efri hæðinni verða skrifstofur fyrirtækisins en neðri hæðin verður opin almenningi Ólafur segist vona að íbúar taki hinni marglitu húsið verður ekki opnað formlega fyrr en þann níunda júní næstkomandi en eru þegar orðnir vanir hinu nýja útsýni í firðinum þegar Megas og Kristinn h Árnason gítarleikari héldu fyrstu sumarsins efnisskráin var lýrik eftir

sem sneiddi hjá þeim textum sem þegar eiga sín ákveðnu lög konur gengu fylktu liði í gegnum miðbæ Reykjavíkur nú undir kvöld þær hófu för sína í Alþingishúsinu við Austurvöll og gengu yfir í Hafnarhúsið húsnæði Listasafns Reykjavíkur sem verður á Austurvelli fram til fimmtánda júní á sýningunni má sjá ungar konur ögra þeirri

miðaldra og karlkyns ímynd valdsins sem þær hafa alist upp við eins og segir í upplýsingum frá Listahátíð Reykjavíkur sýningin er hluti af dagskrá hátíðarinnar sem var formlega sett í gær og við erum enn hér á Austurvelli meira um þennan gjörning

heimsókn í Alþingishúsið jú

takk fyrir það Birta sjómannadeginum var fagnað um allt land í dag hápunkturinn er að hoppa í sjóinn segja

í Grindavík í Neskaupstað hefur verið upp á síðkastið og veðrið lék við heimamenn og gesti um helgina þar var meðal annars keppt í kappróðri og flotinn fór einnig í

út í Norðfjarðarflóa og yfir í Hellisfjörð í Grindavík er sjómannadagurinn stórhátíð

kirkjunni var skrúðganga niður að hátíðarsvæðinu við höfnina í takt við tóna frá lúðrasveit verkalýðsins

ein af fyrstu bæjarhátíðum sumarsins og bæjarbúar taka virkan þátt bænum er skipt upp hvert hverfi fær sinn

lit og það var víða lagt mikið í skreytingarnar Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti hátíðarræðu og því næst fluttist fjörið að höfninni þar sem ýmsar kynjaverur voru til sýnis

var ekki alveg jafn hlýtt hérna í Grindavík og fyrir austan en það vill svo vel til að hitastigið það skiptir bara engu máli þegar það stendur

til að hoppa í sjóinn var þetta ekkert kalt jú hvað er skemmtilegast við sjómannadaginn að hoppa í sjóinn þess var minnst í dag að fimmtíu ár eru liðin frá því að vélbáturinn Heiðrún vo fórst út af

í Ísafjarðardjúpi og sex menn frá Bolungarvík með henni auk þeirra fórust tuttugu sjómenn á

tveimur breskum togurum í aftakaveðri í djúpinu í febrúar nítján hundruð sextíu og átta í dag sigldi varðskipið týr að slysstað Heiðrúnar þar sem haldin var bænastund með um borð í tý voru ættingjar og vinir þeirra sem fórust með Heiðrúnu hvítabjörn braut sér leið inn á hótelið

Svalbarða í nótt níu gestir voru á hótelinu auk fimm starfsmanna bangsi braut sér leið inn í búr hótelsins og gerði sér veitingar þar að góðu umtalsvert magn af súkkulaði áfengi og

virðist hafa horfið ofan í björninn hótelstarfsmenn létu vita af hinum óboðna gesti en þegar sýslumaður svæðisins mætti í þyrlu ásamt sérfræðingum frá norsku

þetta lýtur vel út næstu daga

háþrýstingur yfir landinu og

í flestum landshlutum spurning hvernig það

út við ströndina hvað er

og sitthvað fleira sjáum það betur á eftir

taugalæknir sem velferðarráðuneytið synjar um aðild að rammasamningi segir að það sé að verða til tvöfalt heilbrigðiskerfi fólk þurfi að bíða lengi eða borga aukalega oddviti b f Viðreisnar í Kópavogi segir ekkert hafa bent til þess fyrir kosningar að þrír bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vildu ekki samstarf við hana bæjarfulltrúarnir leita nú sáttar um næstu skref í meirihlutaviðræðum stjórnvöld brjóta alþjóðasáttmála

um réttindi fatlaðs fólks konur gengu fylktu liði í gegnum miðbæ Reykjavíkur nú undir kvöld þannig hófst sýning á Listahátíð í Reykjavík þar sem ungar konur ögra viðtekinni ímynd valdsins sjómannadeginum var fagnað um allt land í dag hápunkturinn er að hoppa í sjóinn segja kátir